Ty kolotsay Raoam-Roal Roaialy mony io zane e, de mitan" ty fomba ndrazae ty rehe hatramezay, mbe mana mpanjaka ereo, manahaky mpanjaka zao, nanahaky mpisoroneo te ereo, faharoa manary zay lafa misy ty raha vo fihisahy ataniereo zane, manao ringiby, baolina lavalava zay zane ty treako ame kolotsay ereo